Raha andro raiky agny za mandeha bus ke mahita dadilaha regny na dady mitsangagna agnatin'ny bus aka de mba amiagna hely toeragna zare zagny volagno hoe: aketo anà dada mipetraka ai fa mampalahelo hely zare.